Yənwə <hesitation> laəyə munvə kwarəɗəyə manə məndəyə dzukə lamunŋ inunda manuta ləmunŋ sukuɓe jije man kwərədi ya sdi ghlənŋ uvahə, nəɗe tənŋ na ghət kumə, thlənə uvahənə neɗe ghadkumə kə ləmunŋ, <noise> ghvayə golŋnə glanə uvahaya thlanə uvəhə yumməa ɓubtəkəwə naundunta kurəkumənətəhə gokə mono undə mənəkavuwə neɗe məgotə lə shiɗi, thlənə uvəhə neɗe ghvə, ghuŋ mavəhə hulfə ghvə ləmunŋ kədə hə hə undəndlita ghvunta kəyə hə hə andunda tə ghvuntə wamə, hə hə undundə tə ghvuntə ghunŋe, hə hə əndan də tə ghvantə soze, həhə ondəndə to ghvantə ngurle. Ha ha ondunda ta ghvanta ghamtha ha ha luŋda to ghvunta galvəzə ha ha linda to ghvunta gbəya, ha ha lita ghvanta <hesitation> ɓulwa ɓuɗakwa mana, ɓalwa gulna latalahan da li baɗakwa amma gargara ɓuda kwa ha ha ɓadaƙwa nasara ənɗənɗa ha ha badakwa bəwa uŋda lamunŋ, ha ha ɓalwa, ɓulwa ghalenŋhe ha ha ɓulwa nasara ha ha ɓulwa ghaka naya lahagaya maɗayina na ko tu kayaghe aee na da ghvaka na warka immu ɗuwana ah ah, vitah ha ha ha immi nana ta ghvuko laya yana da lee ghunŋmi ghunŋ gotaŋ tughvaku neɗtnneɗe amma sai avalah immi su hufta la ghva ya vitalaghua kana ka lamunŋ na nayalaha ya maɗin ne da ghvata kagha kene zo, ha ha uzda Ta ghuwo ka zo ta mghga ha ha onda ta ghvulo kanawata mughga ha ha onda to ghvulo ka yawatalo javə koɓo to səkwata mandaya munana neɗe onda ghva ənda haisa ghulanzhe <hesitation> inunda manuta lamuny kume in <hesitation> dzun kumi duniya kudamuna ɓukata ha ha ɗe gulinŋe <hesitation> mogo ghanawa mogo ghanawa na neɗe nghatali gla, inna mun lee sla, lee ogo lee tawaka, lee ghotakwala dukdali kara umdiyave da lee wala wala lahayana buga manugana waya, yo vita ghanawa da da mugoyo la ghanawaya kakana sai cacakah buga puvata ko na haisa da pahatakana, ko tala ɗe, sai papasaka bugaka ɓate bugakaɓate ghana wa mun kwardŋ taɗa ywo. Kaɓakhekana ko da dzuko nago cukwəfe ka cuhuvataŋ nughana ka vuzuka ila taɗiya vuzaka elita dəya naɗe ŋavaɗe bag ga cuhura tsanaka ɗafa da panaka inna za, vətashəɗe ghuliniŋ ta gunu nŋulo ta haŋ geɓe duŋ yo ghanawanghane ənda shəɗə to ghunŋgaloŋ jebe dunzol ɗum koshəhe to koda ghunalto ghanawa jebe duŋ kushihegdun nzul dunŋ na ɗuɗuka fiti zebe da vita haha na to vurata jebe duŋ mughgagibo ah ah naya kwari tanna na goɗə koɓo ɓuga fatana ko lubula nga to ganawa ən kwushəhə na na monuko həvo na do sako mughga, sasal da mughga gahughe haka da thavaltal ghana wa warke to ubahava mughga mandayago kaɓana kaɓaka, bagə da kaɓanatakana, na saɗin tane saɗən suɗoko fiti haisa vitasufsu na taya bugona zayazaya na habuda gabə tubga shədəwo na manama sər tənə jaha mana go sahoho daghala buga mana kana ko haka mughgawo nanaga manakana ghuləg ɗuwə caɗa